Ia, toetrandran-drô <hesitation> Aleman̈y àby iô ndraiky zen̈y; ao zen̈y koa fa ririn̈y andra, manintsy, koa fa asara, mafana. Abôka iô aminjay zen̈y, miavaka tsara zen̈y vanim-potoan̈an-drô ao. Amy faritra avaratra hita fa zen̈y ten̈a manintsy ai, ndraiky misy mali malen̈y hely. Fa amy tapany atsimo ndraiky zen̈y mafan̈a sady maikimaiky.